Säänest üldiselt <hesitation> õigõt <hesitation> otsust tetäq om, noh maq ütelnüq sisulidsõlt võimatu, selle et <hesitation> egäl inemisel ummaq umaq mõttõq, umaq moraaliq, umaq väärtüseq, minkal midä tä pidä hindäle tähtsäs. Nii et midägi, miä absoluutsõlt kõigiga kokko lääsiq, om, maq ütelnüq, võimatu tetäq.